जोश कोई जंगल ह तो तेतुक रंग विरोंगो बणाणोक तेईके आमे राग बिरागे फूलु के दीव लांडे। जेतलिया जब से पोधे बोडे जले तब रंग विरंगे और बांके लगडे।